Gnolo any koa zay e, mihina fromage da ohatsy ampiarahaindreo amin'ny mofo dipay ampiarahindreo amin'ny tongolo da aperahindreo avao koa i amin'ny moutarde' a!